نحب نكتشف <hesitation> الفضاء البرا من الأرض شناوا فيه، شناي المجرات الموجوده شناي <hesitation> البلانات <hesitation> نشوف ال- الحاجات الموجوده البرا <hesitation> الأرض الكل، ما ثماش <hesitation> حياة أخرى ما ثماش ناس أخرين عايشين بعاد علينا، نتعرف عليهم، نتواصل مع مخلوقات فضائيه حاجه هاكا ما نحبش <hesitation> المحيط نخاف منو، لكن الفضاء تحس أنو هو فيه هاكا غموض و <hesitation> باهي.